﻿Mbaaporenda, Argentina, oreguaramo roe supe Argentina pe Mbaporenda <hesitation> oimearavo mbaraiki jpkope jeta arkae, jaeramo roe supe mbaporenda, kua mbaporendape se jaeñoma aesa jare ma jaereta uesakava jaeko <hesitation> asado <hesitation> churrasco jeisupeva zo, guaka zo, ani cusi zo ani apo kua cabara zo, jokua reta jae y jembiu ma aesa katu va